كون عاد طباخ <hesitation> راح ندير لهم شخشوخة بالدجاج أسيدي، وبالاك ندير لهم حتى الباطوط، و- <hesitation> ان شاء الله نربح لأنه شخشوخة بالدجاج طيبة ياسر، <hesitation> واكلة <hesitation> تقليدي زايد مليح، والباطوط أكل صحي <hesitation> ويطيب بأبسط الأشياء معناتها تاع <hesitation> عائلة فقيرة وزوالية، ياكلوه ويشابع مليح النهار كامل ما تاكلش.